<hesitation> Ya'a jaxtuye ocho ján onre hi onre kicho ocho kukutu, nen kononini nan chikutu oyo ján kutuu kuu iho kutu tau ni'ó chi ndakachinuu natuu, dinaka ñetuu ñe onre ñaduu ñuu ñute ján ndañie kutuu kudutu ján, yenri ñochi nijuna nininka takañatujan ñetuu yetuu niñuu ñuján ono iho kutuu ndakachi ñiunana, nachi kandaro nojo tuku mmm burro nde ocho kukutu inixo yendon jonkuu nankachi nunatu nachiko kadatu, ndojontu nduku ndakachi no natu ndena ndenuu tuu yee noni iti kuu yuku ndikutu ujun kuando natujan ndentu nachi kuu nunatu nuu ndakachi no natuu.